ba sɛrobia cruru mibini a he'a ma tete bie ba nicozo we le'a a virira mi te ubien a mi han dia a di ubien a fera mi tena ba boni ba boni ma tete oyi ro o dɛ bun lo jua doso mibin baro lo ma wanu lowɛ baro shinpanze ho a juanɛ ho hena po ba wian ho yi lebia mi ti sio to sio baro sio yɛrɛ hena apo apo <hesitation> bonu cio hena apo bonu ho yi lemia mi lo cionɛ baro dofin lo dofin ho yan mi mu ɲui lo sama lo sinɛ ho yan hena lo muda lo muda lo bonu lo o lo onu kwa onu hena maro ma'u ma'u baro pizon o nɛmu wa maro <hesitation> parazo parazo ekure ba'a bianɛ a hena apo ba sɛrobia nɛ mi ho dimiyan ba he'a ma tete